Kam dëgjuar çë po planifikoni një udhëtim bashkë dhe doja t'ju pyesja nëse keni nevojë për ndonjë këshillë. Kam vizituar disa vende interesante së fundmi dhe mund t'ju sugjeroj ndonjë ide!